<hesitation> une avumile kutali kam ilitairi lya baiskeri lili nidisi, une avomile kuwutare sana sana mulami, wivona libea linyira, apya untengure ukukweka ibreki, jikweka ilyene lyeumyako eulyosi au ulinave litamile sana, wivona likela tuku ukedemkila, litsanyika tu ilidaba lilela kwahiyo uvulidemke, ilinu lila, itabidi unongi, ukwandae ihera kama wima ukusomba imbavu, wisombe imbavu, wu- apia wive usombile imbavu vibea, ukukulili itaili ilingi, Apyawivo ukolile, wibea kwafundi, ufungule inati ufunguru ufunguru ufungura, apia wivo ufungue inati sila <noise> unongi wikolimwa. Apyawivo ukolile imwa, uvika pa- palitairi lila, apyawivo uvikire palitairi lila, unongi, utole inanti, wibane i- isehemu moja utole inongi ili- ilitairi lila wu- uhomeka pali- palinogi, pe- paspiringi pala jabaiskeri wibana ninongi nii- ni- wibana ni- nispana jira, wibana vunonu wibana vunonu. Baada ja apo uwesa ukakenda, ukasika mpae mpaka kutari, ukenda ugenda, dajivitsage ndonyire ndeti najikawesa unkunangika kwasababu. Wiva uvikire inongi ilitairi linonu, nali- naliwesa ukupata ipanza, uvikire ilitairi lili lyani likwendelela vunonu, ata ununu unanongi, unatengura apa ukunyira sana nibaiskeri najiwesa jilibasukeri ilitairi au lin- liki- ikinu kikyoni. Kwahiyo ivita avajitu utukwendese ibaiskeri au ipikipiki imutuka. Au wendege tutororake vononu manake isinu syamu isipyosu isi, tuwese tunonge kwamfano ipikipiki umile najo sana kutari, apia jisika pala pa- u- uposike jivu jipyupile sana, unagele wibate pala upojisese ilyosi, uwese uvupya amavoko au unongi ulimale au kama jinyira pala, ibaiskeri kama nukimanyili ukwendesa. Wisope ikirundi munongi, mulitairi lila, ilitairi uvulizidi ukubea sana, yaani linyira linyira lizungulyuka sana, ikirundi kinu kunu kiu kikwendelea ukulimara ukinyongea, ikulunde ukinyonge iki- ukinyoonga. Baada ja apo jiva matatizo mara ulondi ihera. Apyawiva ulondile ihera, ubea kusibitari <noise> vaka vakakugonie pakitanda, unongi utibiwe, va- vaise isemu ijo jolemie. Kwahiyo, <hesitation> avajitu vikutushauri uvuti ukwendesa isinu isipyosi isiji ijibidi tulolake sana. <noise> Toleka ukukwendesa kama tunyirisa yaani wita tunyirisa yaani wita tinyirisa indege, hamuna itabidi twendesake taratibu wisika tuku wendesa taratibu taratibu taratibu, pambele wisiga.